Laha gny fahaizako azy aloha, tranohiboky zao na trano <hesitation> hibo- fihiboha reny zany, karaza famotreha raha raha reny. Fa ndrindrandrindra hazo. Hazo lafa asotry gn'andro, mila hafanà raha reny, la atao anaty raha rey zay, raha volany re zay eo, trano tranohiboky zay eo, la ao zany i afaky mahazo hafanà satria trano iny mihily. Ao i mahazo- a- afaky mahazo hafanà la ao amizay i afaky mitombo avao.